Umɔm iwuri tsera vaa mum ri tɔ, u nying mum ri kaurham mum iwu ner rham ri ya i gɔm rham ubin tsu nga wu tser yi kpashia unum aka muna dzewe adamu ngha tɔ. unum aka muna adama na muna tsenga maa, ngha tser bɔ ri cang iin bɔ tser mu tser rham so men bai yei kam kpuwa ra tɛsumen a tokamen ka kpea wuri rham bɔ gha rhama sur bɔ irhama bɔ ka gũ a tsu bɔ azi mɛsa, irhama bɔ ku gũ a fai ubin kpei bɔ ka bee iki korhunaga rhama bɔ gu rhama uma a wuri rhama a tesumen aka gũ fai bin bɔ ka be fasa gũ ge a pfunipfuna na gũ rhama tsuke bɔ azi mɛsa ra ba wurhu ugarh rutepa rham a saka tsii ka nera ti tsuwa rham kuma saka tsu bɔ nya nera gu gɔngru tepar. Ben nera ka wu ner mer ru tepa a saka kpebu ngha, ngha kuma <hesitation> a ghung ngha ke pkoo tser pfuna bin tsu ba na nera iki pfunu ner wurii we ke shia ru bɔi ri yanga men bai rhi men cɛrɛ ru pfung men iki sai ubɔi wu ku gha a wu ghughunga wɔ men bai sai sai ngo gu goi nu wuri tikisung rherhe ngo ku gha fera mɛka? A ghung fina bin tsu ngo me sai varhe nyanga dzena kirakɛ mum iki kau rhama neti tsi kam kau rham dzewe atɔkamen na gha kau rhama <hesitation> tsewe tesumen gha kau rham tsuwe tsumen na tsa kau rham vure tsikamen mum dzuwe ko bem itsuwa birabe ka ni tɔi tser <hesitation> bira bɛ ka si nubɔ kau rham ka pfura ba akwoi abia ba men kau rham ka ba men tɔi tser Pfu kau rham rhaim ri kpo bɔi men iki gha. neke nyango hwemen iki kpo na nenga kɔ ge sai men gi goi bɔi gha ii <hesitation> men bai pfumen pfu ra bi unumai dzaa men bɔi ri rhama iki kau mum ni yi sa a dumen ikishoo bɛ gu rhem ngo ba wɔri ker rham neke gũ gherhe neke gũ tsa nekegũ i wei koi bɔi koi mai ra bi ba men pfu ri kau rham ni tsuwe tsimen na tsa ivura aya men rimer itser yi vaa iki nu tɔkei, mem wu ne sarhe unum men rhimen rhere ton nergwar nga va gba a wu nera rhim unuma age itser nga wu rherhe nga bee bira bɛ tsi tser a <hesitation> yike, vura nergwar ra rhim, so unum yisa mum yi sa mum tsu ra bira bɛ ka zi tɔ tser nga gu na nga so tser yiriye mum si gu ma tsa itɔ don a wu tsar yiye unum ka sei a tsu kame tɔ. itser yerherhe idzaa mum tena menka rharha ubin tsu ge ngai ge unum ka fura bɔ a wuri ge unum ka fitewa bɔ a wunge unumka zitu we bɔ ka rhabo rɔ birabe kari korhe iki tarha ru tepa birabe bɔ ka nyanga bɔ dɛngũ ka nyanga bɔ tɔ tser ge ra bɔ unum a ni nyanga bɔ mem tɔi tser ra vure bia nyanga tɔi tser isarhe men iki duwa unum a nyange a tɔ tser ramen bɔ a tsipa men bɔ neke bewe ra ba kpo unum ra kpoi unum sosai ra mena bɔ, yadda mem iki ze ru zerha kpurukpi unum iki gũ ven, bɛn ner sarhe rherhe hwei isarhe unum a ghii fina ubin ku tsu a ghii iki bɔre tesu ngo nuki napubi manju anyanga nga, zi taukpɔ ngo sai ngo tsen nu tewa koi birabɛ bɔ ka ri dzewe bɔ yenum Bɔi kuugha asi kpo bɔ ko birabɛ a tsibɔ, bɔ cang iki kau rham bɔ kuma asi neke tsira ra zi bɔ ru teupu bɔ bvira zi kau rham amma unum nga na ni vara men unum nga na ni dzaa men bɔi ku gha unum nga ni neta men izuwe tsuwa ko bi rherhe unum ka yi su nya bɔ bɔ gũ wei bɔ ba neku bɔ teupu bɔ, a neku bɔ tser bɔ neku bɔ rham bɔ, bɔ zi gha use ba hwe ge u <noise> unum nga nga ge tsu men ni ngha ba ka dzaa ngha idorko ngo wurine iorha nai dɔsa ungo, me fena bi, bi bura subi ra nya ijeenum nane kia ba ner we ka tɔ tser unum ka wu ner sarhunum unum aka isi yiku nga ba wewɔ sarhe unum ngo wu garhu unum ngo will wɔrhu unum ungo ner wu unum ka nyango tsuku garh kuma ben ner ku tɔ nga, ngai tɔ tser nera num agɔrha nu ubuurh angã gɛ Mɛn neke itɔ isterh yihiye nu mɛn ki yei itosa nu pfung lapi, itosa nu pfung kpi i wurimi ma bor ben unerhwi ka tɔ itserh num ka nyanga amɛnanga tsuku ka ni ijee num ri ijee afãã num ahweng yede kpurikpi nga ka inedu unerha, nuim ahwan ngha abirabe ngha ka itsy rham mena mbɔ. mbɔ zaa mɛn boi men igha kuma ubɛn uteba mboi ba wumbo rha bi isarhe ngu nyã uteu ha irhrang ki tsi teu ha so man itsi inum <hesitation> anyango men atɔ itserh na kũ irhinrang ba ni teu mɛn so bĩn ku dzaam angɔm ku kpɔa